ہائبرنیشن چُھ سرٛنۍ نیندرِ ہُنٛد دور یُس واریاہ جانور پنٕنۍ توانٲیی بچاونہٕ خٲطرٕ گزران چھِ۔ جانور یتھ کٔنۍ زَن ریچھ، گھونگہٕ، چمگادٕر بیترِ۔